Dujiire be jemage kanjum on dabbaji je vurtata be jemma yaha dura ngam kanjum buri larugo be Jemma. To nange vurti Bo dum larata ngam mai durata be nange